<hesitation> Any Etazonia izany an, misy an'izay fety izay hoe "Thanksgiving". Ny tena dikan'ilay izy an, ohatran'ny hoe <hesitation> manolotra fankasitrahana, izany hoe mankasitraka ny zavatra azonao izany e. Ilay izy an, tamin'ny andron'ny "colons" hono, dia ny "pèlerins" sy sy ny indiens tany izany no niaraka nifety an'ilay hoe tsara ny vokatra. Tsara ny vokatra tamin'ilay taona.